Ya' a'torario ti'i tomera'to timeirin nakaweng to <noise> kunni mangase torario to timiring nakaweng na'ore sua'ne na'popomomanen tami'simang mangaseh ore'monton sinikolar rento hahurang na'us skolan ore'sinikolarenna'to'sua nena' sekolah- an makoto kaneren ore'na klaretamei sene'kola na'tekanerente'ore'ngonto na kompaketeimepei'a nak klare nak nakompaketamei'a kinwaten suwapa kiwaten pisukantor nu pei kantor camat pei ore na'te'a tera te' senang kumuh te'i wi kumuh tetera te'a tokahurang ren mera'tera towi tuhahurang ore'tera towi iku'mu na'te ore mera'kunas sokolan ma'a tu'anso tokhahurang ore'kuna sokolan makoto'a kaneren kumu'makompak ta'mi'an kinwaten Sukantorcamat ore'pei onessu suapa suenang sukantor-kantor nu'apa tu ya'ka tera'mataton mera'ore one sukantor nu'apa ren note oras neto'ti'ina te'ore kaneren kumumanirima gaji na'sei'en to'am masenang teikumu ento'na kumu'masenang te tohahureng ne'masenang mera'ore ore'kumu ma makura te'e sinokulen wumbayangmakompak ke'a kinwaten kumu'na'tepe kaneren te'tamei no'inte'ra'tora rio'na' te'ore na umur retetameoumurto ruampulo- lima ana'te ore no'usomaetamingno peyyi- ninto suapate na'te kawuyeni mangaseh wish hisera inte'te ite sei te'e ore'inte isena'tosuapa te'e <noise> inte ise seite arennena tei ya'te imangase mera'makinna'te seitei'kona'ise te makinnake ore'ngonto ti'in nakuni mangasemu berkenalan ren'nga tante' Ore'ngonto ima'nge senu berkenalan te'o'nauman tei ya'tetiaren kuti'i teisen nemawumente ya'aren kumera'i ti'i a tante ore'mangaseng ngontunuwahuye te to'o iseh suwa'ne o'ise pakinakkung pik suwane'ta'na tembaye turakan nerempimbayang makaweng pei ore' turamo kunnimngase mobalajar ren'a kalakuan a ore'ti'in mobalajar repakalakuan dan ore'ten annayen ketameite imangaseng ngonto nubatunangan te ha te mbayate'nupapoman te'ore ngonto mere'nanayen netame'man mangase mubatunangan ore' kunni mangase ore' ereruang ngontu'no pakusaumera' ikorale tera'ne'a ikura tera'nu nusa nus skola ih ikura- ton ngontonu blajar rete'kalakuan ingkura nu'wawuya ye ikonakawuye sisemakura-kura isene kawu nakawuyai-yai sekoutu isen ikoune makura-kura ikotela'li ore tera'a te'ore nohahe te'- ikura tepasti mopapoman te wish turang mo mansiuayu ma'ku yamangku suwa'neturang makaweng nge tu'a temohaheyete mera' ore'- torahio tommon to'ke ren tan ore'ti'ina ngonto nakawa e ngonto